Aminakahy manôkagna alôha ai, sy ara-dalàgna tsara bekiny le magnôva gène an'le olombelono zany satria le raha efa azony avy any an-kibon-dreniny avy akagny de igny zany tsy voaôva mihitsy le raha zany.